Baliqlar kommunikatsiyada imoishora, tana harakatlari va ba'zi baliq turlarida ovoz chiqarish va elektr impulslar chiqarishdan foydalanishadi. Bulardan baliqlar atrofdagi ozuka va xavfxatarni bildirishda foydalanishadi.